Hariligult erineväq väikeseq jüräjäq <hesitation> nigu näütüses hiireq <hesitation> vai rotiq käüväq üüse ringi ja pruuvvaq hindäle süvväq löüdäq. Ja sammamuudu ka näütüses üükakuq, kiä näid sis üüse püüdäq pruuvvaq.